Naja ocachi nitlacua ocachi ica mantieca, ca mantieca ocachi vielic quisa tlacuali, ca aciente amo demeroua quisa cuali, amo vielic porque tehuan movepohqueh ica mantieca, canah itlah itmochehcheueliah cachi vielic, cachi vielic machiya porque ca inon tomovehpohqueh, primero tonanahuan otechmaquiaya amo ochihchiuayah ica manteca, nica aciente amo ochihchiuayah porque amo, omonamacaya, pero amo oquicouayah. Amo oquicouayah porque tototahuan amo oquinmacayah tominin tonanahuan, pero uxan cai yatitlahtlacuah ica mantieca, ya inon tehuan ticuihuilmatih, totlahtlaliah tonochtin iuan topeluan uon titlahtlacuah porque tiuehpoqueh ica mantieca